Ma ei tiiäki, ma arvssi, et ku näütüses kalla ahoh tetäq, sis tuu om iks väega tervüslik. Aga ku kiäki ütelnõq mullõ nüüd, et ei olõq, sis ma ei tiiäkiq, ma olnuq väega nõutu.